Iyoo, gwomi gjaa ge gima unwomi liiti gimanan boonj, we gí bogo briña, bee bi umada woma <hesitation> liiti ma nan boonj ngú huma, winan goont ngi húma. Bégi bogo briŋa, bogo briŋi be dé, liiti ma nan boonji ndi húma, binan ngoont ngi húma bégi bogo briŋa. Ffomten yo fe ngi fii mo, fe njóondi ndaani, fjoondi ndaani fa, binyo, bogo, bogo briña, bee bi anínni nsoofi, anan bi soofi ngi fjif, han gñaa mo ananbi riija a fjif, ndi beebi ayaana suufi hando, bee bi suufi hando, we bijaa ma yaana nfere. Ndi helotodna nfere haloo, atina loti mbatu arijati gébele anan wi fuuta ngi gjif, anan túm liiga uduulu, liiga, liigam bogo ma, wee wi anloti, liiga binyaabà, antúmbi atúmi nsiinte. Ndi wee wi ajaa lotodna binyo han blotin wi ma gaadi diwilin hanganti gseli biñaanibà. Mbolo, mbatu wembe, wi maa wi antúma wi ayaa mo bnaage, bnaage bogo briña, atúm gliimbire, atúm selu usole. ndi wee ajaa yaana bogo briña hando, hee we súm ndaani. <hesitation> Bigii waabo ttúur bogo briña, bii ttabà raare, momu hanganti ugiti bogom béedi bommu, uan bi loti bogo bii ttin wome, ŋbúuta ma ngee bwom. Fúti wee wi bii ttin wom, <hesitation> gwomi nyo ngi gii mo gjoondi ndaani. Wima númtin we, we gí hanta ɓaasin bilaante, ɓaasaa tta bà raa, binyaa guunge, binyaa suubaa tta gí, hala ma biñaŋ ma nɓaasi, suubi ma ga a njiŋni ma. Hal ma nan gúwe anan ɓoo, anan ɓaas ngi biigin yo ngi ɓéef. Yaa ndu <hesitation> ɓaasbi unɓéefbi, yaa guunge, bari wee tta raadi mo, wee saabuti woobo gbúuta maa tta húri gwom gembe ma gii bà raa.